<hesitation> lau akafau a, aufa kavo. Aufa kavo kapa puo, <hesitation> anina lani lakafa ga. <hesitation> age fagaiai puo, <hesitation> niniani mao papiega lai, a age laomai, <hesitation> kainaimo epakaisa, age laomai kainaimo epakaisa. safa lai, a ake akaikia lai, kapa mao a, iviao kapa mao, isa anina keani amui ga, isa ga amui <hesitation> ei anina ae ani alogaina, <hesitation> anina ae ani alogaina. mo, gefa ma, gaina amui ga <hesitation> ai alogaina ai alogaina. Kina mao isa'a eai paisa eagu, isa eai eagu ke, ke megamega fou iviaoga emia. Megamega iviaoga fou emia puo, aipea agemo <hesitation> ailao aemai agemo. Ae lao aemai agemo. <hesitation> iviao mao, kepealai kelao agemo, ina ama ainai akeafia, keaguagu kepealai, alakelao keoma, <hesitation> kepelai koaopoga isa akoa lai, isa gakoa lai, a niniani safa papiega lai, iviaoga lai, agaga agemo iviaoga lai, lou agemo iviaoga lai, pikupa lai, gaina a, fagagai laisa, fagagai laisa, gapuo lalogo kagu, lalgo a vivao velo, iviao velo. Aunimai agamage samaga, kagu <hesitation> ageima veloisau. Gapuo mai elao a alaisa kai lasia. <hesitation> ega veloi aoao papiauga lai, aina'au papiega lai, nininani age papiauga lai, peage iviaoga safa lai, gainain amui a gaina amui laisai, lalogo a alakapa. Gapuo gaina amui laisai, <hesitation> isa fagagai. Isa fagagai puo, lalogo <hesitation> alakafania sama, a alagu velo. Ageima veloisau, a o meau <hesitation> mao agaefeniau, afae pinau, aunimai agu velo. Gaina kainai puo. Gapuo a, lau akafau auga, ainimai amage gainai, laomai, age kagakaga, age laomai, age laomai ekapai aguagu ai, eagu laisa lalogo velo <hesitation> isa alakafania aunima agu velo. Gaina amui laisai, aga age laoma laisaga, a gapuo lalogo, isa alakafaina aunimai agu velo, gapuo isa lakafa. ke pauma isa lalogonia ga, <hesitation> lalogonia ga, isa <hesitation> laomai, laisa velo pauma puo lakafa. Pau aunimai aguga, ke iopoga agao mo. Kapaina laisa ga ke pa agugua gakoa. Ega aguagu gakoa. <hesitation> ae kapai, papie isai kelao eai keaguaukae keagu, ke niniani, nini keanini'i koaopoi ae kapakapai aunimai amage emai inamoe. <hesitation> aelao kai agao aegoina laitsi aeomaoma, kae agao aegoina tsi, suga aiomaoma, apitole ae kapakapai, kai agao ega aelaolao, isa ifomo afugai eaguagu. Namo'o patima, emia ma, gefa ma emia ma kai gaina kapai agao gua aepalaea. Isa eai eagu ala aelao kai sa, alo kainai isa ega aguagu gakoa. Umamo painauga, fea mo ekauga, isa alo ekainia eagu. Gapuo velo pauma lakapaisa. Papie velo pauma, lakafa. Ke gaina logai, deo gome, papie velo pauma epeniau puo.